Noh, tä olõ-õi eetiline, aq määntsidegi suuri, ohtlikkõ kuritekõ jaos <hesitation> jah, erändkõrrah või pruukiq. Tävvelikku nuhkmist inemiisi takah, no tuu kimmähe olõ-õi eetiline, tuud tohe-ei tetäq.